A du gana piyaat ga mauring be am- mus a mus kawat ka doxo. A mus kana iyaan nu, kana taar nu guna maat. Guna maas mauring a mus, gu rexaas a mus ka izi vaa, ka izi la mun pop ka raksat. Naaguna maas mauring a mus. A mus ka izi la mun pop be, kawat ka masing diaa di izi wana. A mus ka masiaang a- a zaan ka- ka dakdak. A mus ka ut, i wana taar nu, ma xana a zop nu, kana waan fatate me- nu masei, ma guna maat. Du gana iyaari be zunum, guna maas mauring a mus, a mus ka izi la pop, la mun vaat ka izi la uran. Guna raaen la maskana uran di izi la mun a- a pop kawat a a- gaat a nalak di zanga pana. Ga soxot naa- naaguna a maas rexaas. A mus ka izi k- kawat ka. A a aze ra kaain inaxamam. A mus ka izi ka izi be. Man tamon gu wut la paarna, a mus kana taar nur. Tanum ga soxot naaguna rexaas, nis mase, a mus ka yaan naan faanong. Ni ga raain be a mas ka los a mun mbina laba. Naaguna raain a paa la bina la mun pop a vaat ka i ru wana, a mus ka izi ka gaat a mun mas, la waana ka mumut ma paa laaxari ka lapuk, ma ka gaat a mun mus la waana ka laba ma la waata ka mumut. Ka izi la mun pop be di izi wana. Nu man ni kawit di rexaas. a mus ka, ka waan aze ka i vangan aze. Guna maas raaun a du a mus Ka izi kawit di giu a zaan a mus ka izi be ma ga raain. Tomon a mun mok mumut dia zangas, a mus ka vaalaau vaamu zin naandi ma tamon ka raain nu, guna raain a mun yaai ka ut ma guna raain a mus ka wut ni kawat ga yaa- ga raain a mus, ga langur be wana nis ka piyaat. A mus ka ut kana we, raain nu du nu nis, nis, mus ka ut k- k- kana yaan nu mase, ka taar nu o ka ze du izi a gu zaa, mus kana wut kana taar nu, ma xa- guna maas miraaut. Tuwaa gu <noise> waan a paa <noise> a pop sina mus ka izi wana, gu rexaas saait? Ga taait pana mun doring ka varas, ga soxot be a ravin kana piyaat kanaaf ko ma gana waan. Gu raain a mus.